Velaí... pos... un avión vuela porque las sus alas están inseñás pa creal una huerça mentá sustentamientu. Deque.l'avión ahila pallantri, l'airi passa porcima i porbaxu las alas. Con essa horma delas alas, l'airi que passa porcima va más ligeru i ai menus apressión que por baxu. I essa deferencia d'apressión...pos... empuxa l'avión parriba. Amás, los motoris lo apuchan palantri paque l'airi acontini a correl. Essas dos cosinas, la ligerés del aparatu i la horma delas alas premitin que l'avion vueli nel airi.